ʻO ka paikikala kekahi mea pāʻani kekahi mea holo no nā keiki. A i kuʻu noʻonoʻo ʻana e pili ana i ka wā kamaliʻi he mea nui ka paikikala i nā keiki no ka mea ʻaʻale makemake e hele wāwae i nā wahi a pau akā inā ua loaʻa ka paikikala iā ʻoe ua pōmaikaʻi nō.